Mal matarokno kaham khe naikolwi tei borom rwkhe mal matarokno narwkmani abo tongmung wngwi mano. Kwbangma mal matarok hamjakma chamung tongthai tei hamya hamya wngwi tongwi mano boni slai kaham khe tongwi mano. Tamokhe mal matarokno chelengjak khlaijak kisa jagao tonjak eba rang ajinani bagwi wngwi tongphuru tongmung uansukmung wngwi thango. Kwbangma borokrok sakha hayungni mal matarokno nokni mal matarok hai khe tonwi tongna nangya tamni hwnba bohrok bohrokni haynugni tongthairogo tongo. Nogo tongnai mal matarok jephru swi tei aming hai khe borok bai tongna bagwi bwchamani wngwi phaikha tei bini bwkhao kwrak khe kwrwngwi tongwi mano. Mal matani borok rok kaham khe naikolwi rwngthoma tei rangchak rwma jorao mal mata no narwkmani abo borok tei mal matarokni bagwi tongmung tei hamya wngwi mano.